'On mor :mor 'an 'bhorn 'an any deh-a dhen-a dih, :mor 'an 'bhorn 'an any deh-a dhen-a 'on 'ye deh plo, 'an m u kaa 'bli, :mor 'on mu :kaa 'bli :mor 'o n dhen-a deh+ 'nyene' :yee' 'on kpa-ih 'onm plo-ih. :mor 'on 'wluh 'de, :yee' 'de gle 'bli 'i deh+ 'i :dao' :yee' 'on <hesitation> 'ye new creet 'i :daa, :mor 'on ready :yee'. 'de 'an mu 'de 'an plo-dih :an-a'a: deh+ :nyene'. :on 'ye 'de yubu' 'kpuh 'i :dao' 'weh :e, :mor :a ready :mor 'on po 'an 'jeh 'kpa+-dih deh 'eh, 'an mu 'de yubu' 'kpuh 'i <hesitation> 'an dhen 'an-a' deh+ :yor nyene' 'an ya-ih 'de 'an plo-ih. <hesitation> :on 'ye 'gbe-di' :daa, :mor 'on ready :yee' 'an mu 'de 'weh 'an dhen 'an-a' deh :nyene' 'an ya-ih 'de 'an san-ih dih 'an plo-ih, bele'-bo 'i deh+ 'i :daa <hesitation> :mor 'on po 'an 'jeh 'kpa+-dih' 'an mu bele:-bo 'weh 'an dhen 'an-a' deh+ :nyene' 'an 'kpa+ 'an plo-ih. Deh 'on 'beh-dih-a, 'do 'dha <hesitation> 'on 'beh-dih 'on 'ye-a ti-dih 'do :wor 'o. :yee' 'de deh+ 'an mu-a-dih 'an dhen-a deh+ :yor :nyene' :en za-dih-a 'on son-' 'de wor 'o.